Soeq panustasõq ökosüsteemi niimuudu, et <hesitation> nä sööväq ärq osaq <hesitation> kasvosüüjäq, kiä muido söösiq kõik kasvoq ärq, niimuudu et mõnõq <hesitation> kasvoq kaosõq tävveste ärq.